Iyoo, ndi nyalti mo a gjíla, njandi ingaŧi mo a ghara, bâa dógtitim bo, jíli he dé, angi húri ma ateengi sitú andógti hilli ma. Waato waati, bbaso ugí ma yaa mo a giraŋta unhalbà a ffoda, anhúri yaa ho gí hali hiinda, hoo ggí hali hiinda. Ndu ugaŧi mo haj ahúru, waatu ma ungaŧ <hesitation> a waat ma ahúri yaa ho gí hali hiinda go. Ghara bég fana, múgutma amúgutna <hesitation> ateeng hilli ma. Nda asulbà mo waato waatu, binhúri yaa ho ga ateengim bà, bari ndaa ttin suli mo fana bii ttin húri yaa ho ga ateengim bàa ma. Bàabe nrayraye hambe gom ndi. Mbolo hana aŧeenŧi de a waati, a waatin ginseer, bibi húr mo, ho gini nseer mo, ho gini waato waati.